<laughs> Mifampireaka ve ny trondro? <hesitation> Tsy haiko! Mety hoe mifanantona ry zareo dia mifandefa <laughs> mifandefa bulle kely angambany.